नाइजीरिया नाइजीरिया का मैंको तो कही नहीं पतो कि वहाँका लोगबाग कसो खाणो खाईड मैंको कही पतो। कि वहाँका लोगबाग कसो खाणो खाईड पर एक पत तो मैंको वहाँका लोगबाग कही छे गरीब लोगबाग छे गरीब वहाँका गरीब गुर्बाग लोग क्या पता कही खाईड हम तो कही कही सको। उनका बारा मां वहाँका लोगबाग इतना गरीब हज। कि उनके चोटे उपके चोटे बहुत खाईड होगा कि रूटी खाई लेता होगा। कि सबजी खाई लेता होगा। अरु कही अरु कही कही सकाईड भाई गरीब गुर्बा लोग माँगा लोगबाग काला भी रहेज। परोग गरीब रहेज आशो माँगा सुने लेया यार उनका बारा मां आशा आशा लोग रहेज मांका। कही कही सकाईड उनका बारा मां पन।